Aya ninii! Antuna vyalo nikijiji, kijiji kula mpanovyaluwa, kijiji ambae chazungukwa ni njuru, weivintu vyosi, kuarima susu nilulwi tadima naulima. Namajini ukoko ululwi, nantokotera maji unywe niingi, nantukotera okufura ni hingi nokowa, koo ikana chuu labda mavire niyundi molima, mpaka sainne mumwere masuntu ulivareka vareka ulinuhumura. Fumau, doma ulukwanza mukowe, kowa simtwere marisimese wairuma vii, antotoera ujaufuma kuwa kura, maana swea akwe majuri, nokote amaji antoto tahera ayunywi, tikaswea kakana sisiwema maji, basi na- msengwe yako ulna utema inkwi. Kani nkwiya ukanimaji vosi vyane urisaula che nosaka kudoma notolae kane nkurya kote sesesese naumwerimweri hantu kulininkufyuma fyuma, aukatema fyunku fyakumaka ukahunduka. Jofika kayi, fika labda kanikusina mbowa, aushana kaninkulutu jimware jani kujili nyumbi, ukalange fila fiki fikulutuu! Nafimakuta fyako kula makai nimakuta ya ng'ombe teseya, nokala nkulutu ma ukaluwa. Kani labda namasuswi yagande yamwalima amakarya ware ujo humura ara ukahumuruka humuruka, labda kali na madrasa modoma, ujo hunduka kiolo chafikire. Kana ukama, susuma susu nimusi tisuka kana ukiolo, louchoyoulila nuchiku makusuka fimasusu fyako vikafuma kusefu makuta fya kuivarwi, umwira au, viwale vimamumkilila, basi maisha yakweli hantu navyal nimaisha nayenda niyabowa! Surukuona shida kwasababu numenye nochanukisha nasumanyira ma, kwingine jole kulijo kwasabu chovyalwa noche nokishana palepale, lazima ukula nucho hichohicho, baukishana kulinahii kalikali mbanga ukaenda alijamia tukuja na shida maji maji uutukwa utere na hali eehe. Lakini ukijuvila kwasababu usumenye sehemu jingi ambajo jirihihi tuku, ehemu ambayo okotema ikunikuli, sujimanyire sehemu ambayo ilihira labda ukanii kijiji jingi kule iwesu umanyire tuku kujuju alinakule yanyuvi, kani kufura, sisi tufura kilasiku tuku nikufura labda kani kumweri kamudu, au kani labda nivashule nifure kila jumapili, kuse nyingwe jivantu vosi vwa kani churi, doma nukoma rumaifura mpaka nojohondoka nuchiku kwira kabisa nohondoka, kani ni maji okotaka kanisuke mota maji labda kanukuvijana ngovii kii laleka au aukanipipindi chirima. Susu ikijiji mitu nikilalika tilarika ukalika da ja nyumba isano sita, kusina cho chakurya chara vasosite tarikira chaboa cha kwajilia ya valimi, nimaula vii, kani yankuwa kani yaluhu kani ya mavere. <noise> mama ukatihandra kana ulinaviva vananii vasinga vivako ma kandra mama ukatwanga masula yanyu, <noise> nachuru majo ukiinuka nikwee mama ukayatengera, navalimi vanyumani uhundya, mojo uhunduka <hesitation> valimi mava ukalyala masula yavuka nika na masususu yaganda mama kavatera, varile vahumwire. <noise> kana ukuruna ngovi nilale ukamukateheka nini nimaji kwasababu maji nikula sana tutahera, kota maji! <noise> lalikuno ukatema inkwi, laliko ukanda novaa vilyo ukalinuka nukulna masula notwanga masula, <noise> basi nomaisha yesu yekijiji aunoo vene vili, sitona vyevyetu kwasababu noveta kula novyo. Nuve natabishana, <noise> kanikichunga sus hara kalini? Kanikitichunga, sitilisa jawaka konitengera nukichunga sakaitenge vyabowa, au saka labda ii- idera labowa kula ikiharaka lalijilisina tuku. Kani kaniki, <noise> kuja kuti vitenge vyakali visusu nivitenge chevisiwa virivija na maua kani ukifura ikuju kani jisakaele kikila chiki kavaja kaniki, kwahiyo nuyungu ambayo tichunga kanichungire iyoo upatile na- kitambala akakukamutwi ukonekana ufumira kabisa vyabowao. Inguo yaku youkufumira usirikivikira vyovyo vitu mpaka siku ulifuma, deukitola kunja kani naivikirwa, takelaba kanjira swajisawa, kwa kera ikava na mfuniko kunuchure kukuje nguo jako jikavikira ukulisima kukunikera. Sampo kusoroka.